Nah men di doson tu ade sikok tradisi yang menurutku ek aku dak setuju dengan itu karne ape tradisi itu yang pesta malam way men kitek di doson tu banyak nian pesta malam tu kadang men misal kite bebukak kan orgen musik katek pesta malam tu cak ado yang kurang men uji wang di doson nah menurutku e itu dah b dak padek be karne ape e e pesta malam tu banyakla hal yang jat e e hal yang borok e karne e disitu biasoe banyak kemungkinan ade yang e transaksi narkoba atau apepun itu nah menurutku kebiasoan cak tu kan tradisi cak itu men pacak tu di zaman mikak tu dak e harus lagi untuk dipertahanke karne ape itu tadi banyaklah hal yang jat e dari pade padek e kecuali yang pesta siang pesta siang kan beda resepsi siang dengan tamu bapak bapak yang undangan karne dipesta malam tu pulek kan kadang tu banyak ibuk ibuk mikak tu yang milu undangan nah itu kan kadang tu misal kitek nak joget kadang tu gek salah joget agek sek joget agek te joget di soma wang kan dak tau ku dak tau bedak e mane sohek mane biduan kan mane soma wang nah itu yang behayo tu agek kitek ke bejoget di soma wang kan agek belagekan nah